اكتر شيء طري حصلي في حياتي لما كنت مسافرة وفاكرة ان انا مسافرة على بلد وركبت مواصلة غلط، وفاكرة انا ماشية صح في الطريق واانا مش عارفة حاجة خالص، وبعد ما وصلت باسال على المكان <صوت هزاز تليفون> القيت نفسي وصلت مكان تاي خالص مش هو المكان اللي انا مسافراه، ففضلت نضحك على نفسي اللي هو بشكل هيستيري يعناي، ازاي انا وصلت للمكان دي وازاي انا كنت قايلة للوساق والناس انا رايحة المكان دي، وهما موديني ليه فاضطرت ان انا نرجع تاني ونروح المكان الي انا عايزاه وكان بالنسبة لي مغامرة طريفة ابصراحة.